घर पास्ता बणोंन का वास्ता घरेलु सामान कु उपयोग करए जौ, जैमा दो कप मैदा एक छोटा चमच यीस्ट नमक स्वाद अनुसार शिमला मिर्च दो बेबीकॉर्न पिज्जा सौस मौजरेला चीज कु इस्तेमाल करयू चेंदु ये साथ ही पास्ता बणोंन का वास्ता घर की सब्जी कु उपयोग करयू चेंदु